Okay, omayele ngono omaanawa ngaye nda pewa mokukalamwenyo kwandje nonde ga taambako handiga longitha nondega longithaa, oongno kutya, yanda omaholela, shaa wu holeokuholelaa, wu wete ike mukweni ta ningi otshiima monkalamwenyo, omaholela gaku thapo, ngwee natango tokala wutyi kutya, uuna topewa omayele komuntu, omuntu ngono otekupe omayele shaashi oku kulilepo nde ina hala wu puke, otandi ku lombwele ne omayele ngoo mawanawa ndali nda pewa, uunene ngoo ta tshiya kombinga yoku tunga egumbo, egumbo onda pewa omayele omaanawa kwali ndeli tameka ndaala okweendelela ike andi tungu shaashi pamwe otaku tiwa okana ndee kuna egumbo, ondali ne nda pewa omayele ngano omaanawa kutya, mau tala, egumboo ihali tungwa uule wesiku limwe, egumbo ihali tungwa omuntu to tondoka, nonande yamwe oya kalepo taapopi ngaa kutya, ayi! Ano omuntu ta tameke ngaa egumbo oteli manaa, iya, ohali tungwa peendondo dha yooloka, po opo nee nda mona kutya, omuntu ngu ali ta pendje omayele moku pokutunga egumbo mpa, kali ta pendje omayele shaashi ahala ndika le kandilina nenge ndilyi ninge meendelelo, ndele nani okwali ngaa ewete shi ta lombwelendje kutya, egumbo ihali tungwa omuntu to tondokaa Opo wu kwashilipaleke kutya, naamba taakeya naamba to keedhililla, naanegumbo yohe shi taa kakalamo oye wete lela kutya owuli megumbo, lyo natango ihali tungwa shaashi kutya pamwe otoolele lyangandi lili mpeya nenge ntumba eli mpeya mwe shi muna olutsheno nenge muna shino, omayele ngono omaanawa ndali nda pewa, ongaano kutya uuna to tungu egumbo, lyitunga nethimbo, nondega longitha no natango otandi ka kalawo tandi ga pe oyaakwetu mbo taa keya kungaye shaashi ogamwe gomomayele nga nda tsakaneka moku kalamwenyo omaanawa notaga tungu.